Kultura japoneze është një përzierje unike e traditës dhe modernitetit. Nga njëra anë, ekzistojnë tradita të lashta si çaji japonez, teatri Nō dhe sumo. Nga ana tjetër, ekziston një kulturë pop e fortë me anime, manga dhe teknologji të avancuar.